Al e ancura pi dificil di i nom di pes: la truita al e ën pes ch'a vìu ën l'aiga <hesitation> ënt i turent, ël salmun e d'autri pes sai propi pa, isi ën Piemunt a ie pa ël mar